Amen ontok kaya pakaian kak biaso e aku di um di domah dak pulek nak begaya- gaya igek, karne toboh kan di domah sape pulek yang nak nyingok nak me memikat sape pulek kan, jadi men di domah tu aku biaso e be kaos bae dem tu be celano pendek bae be boxer. Nah tapi men ontok kelegho aku biaso e haros nyetel lah toboh nak kelegho gek dijingok wang kan. Jadi aku tu biaso e be celano lepis panjang kan, be sepatu paleng dak e men dak tu be be selop yang padek dikit, dem tu be baju kak baju yang yang toboh tau nian ontok toboh kelegho kan nah kan dijingok wang wa tu lebeh mak mane ye kan, wong nyingok toboh tu pulek jadi lemak kan, nah tapi men toboh ontok ke acara- acara, acara wang betuna wang nikah model itu, toboh haros bepakaian yang pantas lah, contoh e tu toboh men aku galak makai e tu biaso e be batik paling dak, dem tu celano e toboh makai celano- celano ini celano dasar, amen dak celano dasar pulek celano lepis tapi yang yang warne e ini pas model itu yang panjang, jangan pulek celano lepis tu yang cegit- cegit, na men celano lepis yang cegit- cegit tu la dak etis pulek wong tu nak datang ke acara model itu kan, nah make sepatu, sepatu paling dak sepatu itam ape kan, dem tu rambot toboh tu nak nak rapi nak berseh mekan toboh nak cerah, na men toboh nak datang ke kematian pulek dak dak kade pulek tu toboh nak pakean model itu e, paleng dak toboh tu be baju moslem ape be baju kemeja itam, be celano celano dasar sopan dasar ye kan be selop be dakpape biaso e men ku datang ke kematian model itu. Nah men ontok pakean keseharian mode men ontok seahai- ahai model itu aku biaso e model itu la dak dak pulek terlalu mak mane mak mane ye kan.